Eh! Nika la mi ah! Agba ayazi me. Ma agba ayazi endo tuii alay niyu uchu yache me onu nama agba ayazi mme enimme na mam mme onamme ma gbaa nedotuii amme me chu-miyin yache, ma gboam ni yache, ma wa igbahomm ni ejijoun. Eeh! Yache otsaimm nom nikali mayazimme nikali na mim tiemamiem kali papiem eni ni kwum ni yache ali. Naba mim mme, na mim alumm ni yache and yache ameh nabi ri, nikali mayazi mme kpeem aka lina atsorna mme na mim ayazi yache, maa gboam ni yache after ma ba awu-ingbafe adi ne <hesitation> ingbafe bumbe ni yache me. Ali yache tsi-tsi abi nano okpule ayia ma dutsi injajei okpu-on mee yache oname agba zime and ukru oloza inimisi gbaa ko alu tse ya ikiem nom ha! Ha kami arenaa notsiemm, otsa ile na ba baa aba baa ooni nim kam kwuna nai na ahana inimisi iyabakwor agla. Ayu tchee na'ama aha ba kwor ngla ajie alikeim ala netche inogogo ya. Aleim oon na gbogba me and aleim oni ni misi me. Agu tchi asame otcheim kpem ki kofu onu noor ocheim me. And ocheim ame onu naa ma maa gba nong me so, eer ocheim onu nazinii yache me yeche ana agba kayata. Yi na ne ewor yi nane osina yi na ne oo nu <hesitation> nlonye yi na ni ijiegu-Yache yi na nii ucha-Yache yina nioor Alifokpa-Yache yi na ni oor oor <hesitation> ijiegu-yache yi na noorwonye-yache. Me me waa cha cha onu neyi hanong me yi chi utchuru iko no na wa inzeze agi kwom waa <hesitation> ali nei ga'anmua ayazi but ame na ma mi aya zi uchu-yache onua ma ya zi me. Ika lam onu ni imameim itsi eizeim tei adei niyendei. Onung ami ma la me onung ni me. And ikoor mome alamaya zime ikor alii endei enze ababung iri agwa ya Evenu akali ami inina ni kinyi kinyi, waa itchikere a kaa tchor nenze, ahin a hani nami aya zoor me ooh, ikah alei ni amim ayazi me amah ali me irapa guya. Oni ba zoo uchu yache me yache ame neyi waa bi ku nong na me. Mee ni ka alei ni a mim ayazi me ni me. Maa diyi okoku, maa diyi, brodei ni jijei waa aleini ama nei odochui yache me, ni kwom. Onu ne yi na tchi tchi alei ni aba… amiyi kwi yafa me onu nekpa tsi tsi neyi ni kwom me yi kuom neidotchuia ana me okpashe ada a li ku ni motchi me onu neyaa fuodoor akun konu woor okpa kpraki, ki muni eido tchua na tche gle gle. Nor yoor yinyiyi waa gle gle me